د دولس شمېرې چې فکر کوم، نو دا زما لپاره د بشپړتیا او تنظیم نښه ښکاري. دولس د وخت، کال او منظم دورو لپاره ډېره مهمه شمېره ده، لکه دولس میاشتې، دولس ساعتونه په ورځ کې. په ذهن کې مې راځي چې دولس د نظم او بشپړتیا سمبول دی، کوم چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ترتیب راولي.